Ñanemiari yave, añae kirai ou, ou guɨroata gueru gueru, jae ko opaete kua guɨroata Bisicleta reta va, jaema ma se ipora seve ayapovaera jaeko aroata vaera Bisi, esa jokua jae maa omee seve ipuere vaera ayemongue.